Tu mi lamshi mi dakum na chucho ting na min kun na chucho di min lamshi mi noh toodo tib kwandale wal moddo dee na chon bille shat shat shat ting mi no na chuk ho na min no di mi wani nyo limdal tee bulle me, atim mang mayim birbir a yatil me min lamshi mi noh toodo kwandale <noise> na ting min faabu todo di kwandale ka mi fang ka mi fang toodo moddo wu shat shat de ka wal shami di mi noh na chucho na min no na cicco di mi wan nyo limdal bulle me. Fono foro dine wal nyong nuba mah nyi dakun shing wurke na cicco. Tibshe kodu na mi yan fii nakin di, na min noo toodo she di wani lii kel me na torrum. Na min kun na cicco di nma nubu she kwandi wurkedi mi wani dakumshi urke mi yaa fono tibshe kodu na min da kum wurke. She di wani lii kel me na nug chugke to tuu mi dakumshi na cicco ka di min ta toodo di mi yang noo shi, na min faa wurke di mi wani dakum kin, atin nyi nuba mah ying mabu nang kausa. Ka tuu nying fame di nyi dakumin limda she ting mi fame di mi taa toodo na cicco na mi taa toodo na cicco na min shaa buti atii nakin di na faa wurke ng di na faa wurke ng dakum namin di. Mi wani nyo limdal tee̱ bulle̱ me̱ fono a dure mi wani noo yin kwat kwat nag toodo she di mangke yikar tee buti, din ta mi dakum wurke na cicco, be mi dakum wurke na fore be mi dakum wurke na fede wani makel me birbir a tee buti dishi tibshe na nying maa di nying kurashi na nying dakum na <noise> cicco na fore di nyi wani beeto tuu ka tuu nyed nyed di mi wani nyo tuu daam fede atin wukoro na nyin nhedde di